ഗേര്മന്യ്ദ ഹവമന മോദേരതത്ന വതവരനു ഹോന്ദിപുദു। പേന്ദ, ബിസിഗിക് അലദു, മസ്തു ബേസ്ഛൈപുജി, ബുക ഛദിഗലദു, മസ്തു ഥന്നഗേ ഇപുജി। ഛ്ഹദിഗലദു, വിസീശവദു ദിസിമ്ബരദു ഫേബ്രുഅരിഥ വരേകു, തപമന പൂജ്യം യര്ദുല കദിമേ അപുന്ദു। ഭുക കേലുവ് പ്രദേശദു ഹിമപഥ അപുന്ദു। ജുനുര്തു-അഗുസ്തുമത ബിസിഗേ ഹവമന സുക കരവദിപുദു। അന്ദ, കേലവര, ജോര് ഗാലി ബുക, ജോര് ബര്സ, ബുരുലി। മര്ഛദു മേ മുത, വസന്ത കല, ബുക, സേപ്തേമ്ബേരദു നോവേമ്ബര് മുത, ശരദ് കല, ബരി, സുകദിപുദു।